من أقدم الهوايات متاعي اللي هي جمع صور الفنانين، خاصة أنا كنت مغرومة ببريتني اسبريس، كنت ديما نشري مجلات بريتني اسبيرس ونلصق الصور متاعها، هاذيك كانت لي من أعز الهوايات ياللي كنت نحبها بتبعها في مرحلة الطفولة، وحتى كي كبرت شوية، <hesitation> وهى الفنانين، والفن، ونسمع برشا، ونحفظ برشا.